ايقاف الحرب اول حاجة وتفعيل القانون اهم حاجه وتوزيع التنمية العادله بين المجتمعات ونشر التعليم ولو العداله اتحققت السلام يكون في العالم كله وانه الانسان اذا حس بانه ما مظلوم بيكون مرتاح واذا اتفتحت ليه فرص التعليم بيقدر يساهم في المجتمع وبرضو القوانين بتحمي الناس من الطمع لانه هو سبب كبير في الحرب